السلام عليكم احمد هلا بالعريس هلا الف الف مبروك يا غالي عالزواج والله فرحت لك من كل قلبي وان شاء الله ان شاء الله حياتكم تكون مليانة سعادة وبركة وخير اتمنى لكم ايام كلها حب وتفاهم لا تنسى تكلمنا اول ما تكونوا فاضيين عشان نبارك لكم شخصيا الله يتمم لكم على خير يا الحبيب مع السلامة